So a yiɗi a ɓilay diidannde penti, walla diidaande to mahdi maaɗa. Arannde ni, tefu nokkuure laatiinde a waaway a hiitoonde, <hesitation> to neɗɗo naatoyii waaway yi'a huunde nden, bana diidaangol innu aadama, diidaangol leɗɗe e ko nanndi non. Nden a heɓa diftorgal maaɗa e ndifloore maaɗa e kemsuuje kannje ngaɗataa to mahdi ndin piyaa. Nden kadi sey ɓilaa, <hesitation> diidaande nden to nokkure nden.